Se sepuereta semiari tumpano tumpa arakae ou kua ivipe jare omano yandere <noise> jare oyekutu kurusuguasure oesaka vaera yandeve iporoaiu jare jei yandeve jokuape jae yanderaiu anirama yand maratu yaiko oyoupi jare iñiro yande yandere yandembaeyoare jaema jae ojoye arape ipuerevaera <hesitation> oyapo teta yandeve iru ara ouyeyave ipuereta yandereraja yaiko jare yaputuuvaera jokope jaema jokope ngarako yandepuere <hesitation> yaesa mbiatiti ñoraro, ngaraama opaño añave yaesarami yaesa